حيواني المفضل اهوا القطاوة لانهم يعني يكونون كيوت ومسالمين ومريحين وسهلين انك تربيهم وبعد لانهم يعني يعطوك شعور بالحنان والأمان ويكون يعني شي وايد حلو ومسلي